Muchaves da chalan cha ngia tet ivi sa ivono muchave de ngo thonanas sa met ka ranunga metki ivi de ngo thonanas ivi de bes na ducha dul kusek guchama ngeik pet gamossavem aunbem glan da bes gonga dul sei sei ma ngua tal. Ngua tal avem bik clan dak ngua tuges negng ai asik ma nemga che von ngo nanga dul ngunen sevet kama morka ma segak klan. De ngo sa chule da pe ma ngua met save ivino ia govo cha vavet sa ngu pininem de ngu pininem ina vuk da bes gonga dul diva asik vodem save ia pono vavet. Sa daule de chama guacham motka chak ka vongo ne chama thalangini. Ngia drem ia ngua drem ngunen sevet kama morka de chule de cha chek de guachamatka ava ron de cha von ngo ne chama tleng ini ma ple ng auveski mini ngini de von gno ne ngini de chule de nguama ngua chal ngini de ngua vodem bek guasik ka de ngua vodem bek gua mes mes. Sa chama tle ngini ngi vinem nave nemini chama tlengina vini vik sa ngua chal ngeni sa vodeb ba kama aiski savono seva vat. Dak mali da beas gonga ma dul, de ngua tes mamat ba cha ia chule cha von ngo ne chama dul ava bik ngia drem ia bes gonga dul ma ngu sangar ang nget pe ve gua thik. Da ngua lu cham morka sevanas ia ka chek da varonde cha von ngo.